أعيش حياة جيدة، يعني الاستمتاع بالصحة والعلاقات الطيبة مع الأهل والأصدقاء بعد يعني تحقيق الأهداف والشعور بالسعادة الحياة الجيدة تشمل العيش في بيئة آمنة ونظيفة، والاستمتاع بالهوايات باختصار.